यि धरतिमे हरेक मेरके जानबर रहतियाँ जउन फरक फरक अनुसारके बसाई रहता । जस्तेकी कुइ रुख्खा उप्पर बैठतियाँ ते कुइ पानी भित्तर बैठतियाँ ते कुइ त कुइ धरती उप्पर रहतियाँ त कहलेसे कुइ धरती भित्तर रहतियाँ । यनिकी अपन खाना आउ बैठना सुबिधा अनुसार <hesitation> हरेक जिव जन्तु फरक फरक अनुसारति रहतियाँ । जस्ते मइ हिंया कुछ जिव जन्तुक नाउँ बताइ जाइत हउँ । जउन माटि भित्तर रहतियाँ अपना घर बनाके बैठतियाँ या अपना खाना खैना, खुज्ना क्रममे फे धरती भित्तर रहतियाँ । जस्तेकी डुकरी होइल जउन माटी भित्तर दोंदर बनाके बैठता । अइस्नहिं मुस्बा होइल, साँप होइल, मिड्का होइल, गिंगटा होइल, लम्चिहुरी होइल यि सब अपना सुरक्षा आउ अरामके हिसाबति धरती भित्तर रहतियाँ आउ खाना खाइक तहिन या खोजेक तहिन बाहिर फेक अइतियाँ मुल जेदा तरह एने धरती भित्तरे दोंदर बनाके घर बनाके बैठतियाँ ।